Injiwa lotirga kolte jo foftini yimbe daga lotuki limshe. Ngam so e wodi lantarki, a nyo'i a waawai ngata bunyema e de baylita ha laaba.